പേരുദ്ദു തയാരിസാവന വിവിദ ബഗെദ ചിസലു ഉള്ളാ। സാമാന്യ ചിസഡു സ്കീസ് ചിസ്, അമേരികം ചിസ്, പര്മേജന് ചിസ്, മൊജരുല്ല ചിസ്, ചിഡാര് ചിസ്, വരുദു ചിസ്ദു പന്നിര് കാടേഡ് ചിസ്, രികോടാ ചിസ്, ബ്രി ചിസ്, ഫേടാ � ചിസ്, മേകേദാ പേരിഡുദു മല്പുനംചിതന ചിസ്ല ഉള്ള, ക്രിമ് ചിസ്, ഹാഡു ചിസ്ദു, അസിയാഗോ ചിസ്, ഏഡമ് ചിസ്, ഗൌഡാ ചിസ്, മേംചിഗോ ചിസ് ഉണ്ഡു।